Kari ba qoir ngunat met savar alat dap kalengo vavat. Qalengo vavat di ngot manam ba vat dime da qalengo bongo ngunedam, ngu wok par ama luqup, ngu nedam ba qalengo ba, ba meda si di nokop ngu manatam. Ma ranet na gu srakt igal nop meda ngu manatam ba qalengo ngu manatam ba si ngu ruqum. Ngu ruqum ba nokop meda ngo, ngoret ba samat letki <hesitation> ba ngu qumar ama anga qarkanga utmas navam nga ba ngu qumar mat lekti du ngu ror nokosi ngua ran inamak ba sa vavat ba qalengo. Qalengo ban nokop ngo masana nokop ngu tak par arong damono. Qop meda si qalengo nguat muqun. Nguat muqun ba nokop kalengo, meda are ra ran galam ngo ba nokop kalut. Utmugun barana ba nokop sama langirong, qalut ba basi meda varas mat. Paras mat nut ba nokop kalut. Varasmat, taret nagalam ngo ba nokop kaleng i ba nakt me da ngo, ngo tilak nokop imono vara ma lamas anga rarem ba nguat tilak. Ba nokop meda ngu ngiam nani valol, ma lamas ba ngo tilak ba nani ama lamas dama valol nokop agirong ama Ama qurem ba ma dak ba nokop. Ngua tilak ba inavuk basi samuk ba nokop si qalengo nguat muqun nokop, ba nguat muqun nokop. Kalengo dap da veram name qunung ba nguat muqun. Nguat muqun, ba nguat muqun ba nokosi me da ngo rar anas ba nokop meda nguara ramono nokop ngutak paragini. Noqop toqote, meda ma rariet nango nokosi meda, nokosi meda qalengo basi ngu man atam. Ngu manatam nokop ba ngu manatam barak ke qunung ba qalengo ba ban nokop, sime da ngu ruqum. Nokosi me da ngu rak parani ama gilini ba nokop ngua mono bap basa sabangang. Dime dive ngu monak, ma nigi du ngu monak beraq anas bo nguas nokosaqi ngu manatam nokop kalengo ngu manatam. Kap kalengo bo nokop meda nguat muqun, nguat muqun nokop soqop nguat muqun ba qalengo ba nokosaqi dang dang da ngua rar anas. Nokosi ngua ret, sa me dasa nguat naqot basa me qunung katon dasa meda sa ngu monak. Ngu monak ama. Ngu monak meda ma qalun mar ama muga banoqosaqi ba dama valol bungu monak basa me du ngu tukmu va utas. Ma bangagi iva uri manatam. Quir ngu na rak parini nokop sop kale ngo vavat nguat muqun. Dinakop kalengo, quir nguna tak prirong doqop sop ngu wok na yekt ama manapki, ngua tualat na yekt ama manapki ba, ba dangdang, dangdang i a ba sabangang si duququ roqori Qari ba quir nguna met savar alat, da nokop yanga ma saganga ma yar kianga qop sop kalengo. Soqop kalengo roqotei me ngia, ngia ret ba ngia tualat? di ngia naqot ri nakop pama ravaktavakt sama biaska va gi sarakt dap me ba soqop kalenge vavat, da ngia naqori ama biaska vat gi sarakt diama kaleqa ba soqop ngi manatam. Soqop ngi manatan baqop kalenge banokop ngi manatam, ba ngi manatam bonokosi ngi ruqum, ama ranet nange. Toqor kari gia ramgi dinokop toqote soqop kalenge ngi manatam mone vavat nokop kalenge mani qunung. Me roqote va ngia tilak ba ngia tet savar alat, ngi tak parini di ngia naqori va vas areng barange ba ravaktavat sama biaskava gi sarekt. Dama biaska di qatualat imuk par qarkango gi sarkt kari ngi tak par ini. Dap me ba quir ngina tak parini diva soqop ngi manatam. Parak ke qunung soqop ngi manatam doqote qop kalenge mone vavat. Kalenge mone vavat, ba soqop ngi manatam. Ngi manatam ba boqosi ngi ruqum boqosi ngia tet samat lekti bosaqi ngi tor. Si duququ roqori, me ve ngia tet savarar dive ravaktavat sama biaska va yanga gi sarakt si duququ doqosi ngi ruqum bosi qalenge qopsi qarkanga ma saganga ma yar, soqop ngi manatam ba soqop ngi manatam. Qop meda ngi ruqum iama ranet nange bonokop ngiat muqun boqosi ngiat muqun nokop soqop nging san ama qurem ba ngiat muqun ba nging san Ba, ba qosi vasat doqosi ngia tet ba ngi nam nani qurem va nging san ba nani ama ama egan nokop. Ba nokop si inamuk baqosi ngia ruqun ba qalenge. Qop kalenge roqori. Qopki ama saganga ma yar qop. Kalenge roqori ba bonokop meda ngia ranas ba ngia ba ngi nedam bat gi luqup da ngi tangdam. Ngi tangdam sama lavan navat gi luqup si ngi nedam ba ngi sasdam sia nokosaqi ngi qumar, sia si ngia tet ba ngi tor nokop yanga ama saganga ma yar ba nokop si a ba ngi vasat na yanga ma lat. Kosi ngia mu ngi manatam, soqop toqori soqop ma manapki nokop paragi a qunung ba boqosi sabangang Qosi ngi monak, kosaqi ngi monak bosi duququ bosi manatam bosi duququ doqosi roqori. Qosi yanga ma yar, me roqorte ve ngi tet para lat, dive ravaktavakt sama biaska <noise> varkanga gi srakt. Roqote ma biaska di qatualat da qari ngi tak par ama lat. Ve ngiat tualat nanga, me va soqop kalenge mone maravat dive ngia naqot ive soqop ama manapki, ngi manatam dama nigi. Qop pa soqop ngiat manam ba soqop ngia tas. Ngi manatam ba ngi manatam boqosi ngi ruqum ba ngia muk i ginigi va ngias agini doqosi ngia muk ngi monak beraq anas. Ngi nam nani atmas va ngi monak va ngia tas. Me roqote nokop pa ma ilak nge dive <noise> ama ilak nge dive qale, qale ama nigi. Me ma ilak nge ba nokop ngi tak parirong ba ngi ta tak parirong ba ngi ngia mono nokop ma ilak nge diva qale ama nigi. Soqop kalenge ngi manatam, ngi manatam qosi ngi ruqum ba ngiat muqun dive ngiat nari ama nigi. va qari soqop ngiat manam, diva ma nigi sange. Mi ngia tilak, bonokop ngi tak parirong ngan drualat, nokop ma ilak nge, ngirak pat tini nokop te vavat, te vavat nokop raravat. Ngi nginedam, ngi wok qosi qale ngiat muqun, nokosia ba gia rovek ta ran galam nge ba nokop kale ngan nga nat muqun nokop sama langiron mavangam ba nganat muqun ba qale ngan. Ma langirong nagalom ngan ba, ba medi ngi ral agirong, ngi nam nani amat mas ba ngi monak berak angan ngina qarare nganat muqun ba nga dos. Nga dos ba vasat nakosaqi ra ret nagalam nge ba nokop kalenge mavangam. Pa ra ret navat giarong di ngi manatam toqori. Ngi manatam rotei quir gianga lat iva ngiat tualat nanga. Nokop ngi manatam ba ngi manatam, ba bosi duququ. Qopki yanga ma saganga ma yar, kosaqi duququ nopsi ngia tualat nanga. Duququ ngi ruqum bonokopsi meda ngia mono ngia tet. Va ngi nam nani valol bama lamas ngi nam dokopsi ngia ret ba savuk da ngia runga, kosi ngi manatam nokop kalenge nokop soqop ngiat muqun. Nokop kalenge mone. Noqop pa soqop ngiat naqot tanga ma nang mat nga i mamena inamak nagal am nga. Ngatet sam mamene si ngari vinam, toqori da nakop pa ainge da nguturan sange qalenge me guki ngiat muqun bama liqi ara rem ba ngiat naqot kianga ma nang mat nga inga tet si yare ama ravek, ba qalenge, ba qalenge ba bama nigi ngit nekt pama nigi boqosaqi ngi, ngi manatam sa quir giangat mas iva ngi monak iva ngiat tas. Me roqotei ngia tet savar alat dive ngia tan samat mas iva ngi monak qari nokop ngiat lilak ba ngia tualat bi nakop quir memar iva ginigi, gi ngi nakop memar. Ngia tan nainamak ba savuk samaravat nokop kalenge. Ngi tak par ini, ngi tak parini ba, ba sabangang doqosaqi ngi monak. Ngi monak bosi duququ roqori bosi ngi monak bosaqi ngan dras, ba vapasat si samani a bet boqosi ngani manatam. Si duququ doposi yanga. Are ratet soqop kalengo mak nokop kalengo mak soqop kalengo qopa sarekt ama manapki nokop toqotei quir ngu tak pari rong bonokop sop ngu manatam Soqop ngu manatam ba nasi ngua tet, ngotet ba ngu nam imono nokop, ma ilak ngo ba nokop nani agirong ba nokop ma ilak ngo imono. Nokosi ba bu ngu vinam dotei ngut nenge qunung, nokop ngu savokt tama manapki navaranas ingo tet nakop parama lamas angararem ba nokop ma ilak ngo mavangam imono ba bokosi ngu vinam ba sasa muk samar avat. Osni di meda ngu monak berak ama valam. Ngun bon nga nga tas, nga tas si qaleng nga, si ngo ret ba nokop si savuk iva ngu manatam ba nokop nguat muqun nguat naqor agirong nakop, irong nga tet nokop nguat muqun doqote nokop soqop nguat naqot. Me ilak ngo dinakope roqote ve rakt ktet ama manapki va qale ama manapki yatan maqarot parango roqotei nokop sop nguat muqun bo nokop kalengo nokop. Me ma ilak ngo dive roqote va ngua sasa kekt ama manapki. va qari va qalenge, quir ngina tak parini nokopasa va soqop ngi manatam, memar va ngu manatam ba ngu manatam ba, ba ngua ron ga me qunung mamone. Kosi duququ doqosi ngu manatam ba ngu manatam ba boqosi ngua ron e qunung i roqotei soqop kalengo nokop. Nguat manam mani qunung diva ngua tualat na yanga. Ba soqop ngu manatam ba ngu manatam qopsai ekt ama manapki. Sia doqosi ngu ruqun dosi ngua muk ngung nam, ngung nam iva nani atmas. Ngung nam iva nani atmas ive ngu monak, va ngu monak gua gini, soqop na kekt ama manapki ara rang, soqop kalengo si ekt ama manapki. Me roqote ma ilak ngo dive roqote, me yare isa ratet ta rat tan samat mas inamak ba beraq ngo basa ngu monak, ba ngo tas sap kiekt ama manapki iroqotei soqop ngu manatam. Si duququ dasi roqori qopki ama saganga yanga va soqop kalengo qop sarekt ama manapki. Me boqosaqi duququ doqosaqi roqori, me bongo ngo tet ngua tilak. Ngo tilak parama lamas angararem ba nokop ma ilak ngo mavangam imono ba ngua tet bo ngo tet ba bonokosi meda ngo tilak imono va nguasask ketk ama manapki ba, ba nokosi meda ngo ran ba samuk samdravat bosi qalengo. Kalengo bonokopsi ngu manatam. Qopsi ngu manatam ba ngu manatam ba bosi ngu ruqum bosi nguat muqun lama ranet nango, ma ranet nango navat ktiet ama manapki ara rangi soqop ngu manatam. Memar iva ngu manatam ba basa ngo nari ama gariqi da vasango ba qalengo darek. Ngu nam iva ngua ruqun go, ngung nam nani ama un-gi sanas ive ngua ruqun ive ngural anga marka mingun nani qari qalengo et, va ngu manatam gi nak saqi barama mungam angararem rote ama gariqi navavat dinak si nguaret ba savar ama mungam angararem ba ngu manatam. Qalengo et brama mungam anga rarem ba ngu manatam Roqotei ama marka me ingun, ngural ama marka mingun nani navar ama mungam anga rarem ba qalengi ngu manatam. Banop kalengo ngu manatam ba dosaqi meda go roqa boqop go roqi ya ran galam ngo bonokop kalut unit mugun brana bu doman savarana nokop kaluni ba nokop ma langirong mavangam bu undroman saram na ba, ba me qunungm, e qunung di qatet ba qatet. Qalut sarong ama langirong ba bosi yaret nokosaqi ngu mana tam nokop kalenge sarekt ama manapki. Bosop ngu manatam ba nokosaqi meda ngu ral ama gini banokop ngu nedam, banokop agini yare darek ama lat dinokop meda qalengo nokop. Ngua tualat nango darek, ama lat nakop darek na qar kanga ura vat, nakop meda qalengi ngua tualat banasime da ngu ral ama nogam. Qumar kumar ngu nedam namer ama vat bungi wok kari qalengo nguat manam, quir nguna met savaralat. Qalengo disi yanga i maravat, naksaqi nguat tualat nanga i mone ama lat mara vat ba, ba me bungu vasat nokosi mol var ango nokop kalengo. Kalengo nokop ngu manatam ba boqopki me ba banokop nani ango ngoret singo ba vasat da ngoret ba samat raleki bungu ror dongok nokosi ngua ran inamak savuk ba qalengo. Qalengo ba ban nokop sime da nguat tet rimono nokop ma ilak ngo.